اولا انت ممكن تبدأ بكتب صغيرة، ثانيا ممكن تحدد وقت يومي للقراءة وكمان تستغل وقت الانتظار سواء كان في المواصلات او عند الطبيب وممكن تقرأ كتب صوتيه وكمان تحط اهداف واقعيه وصغيرة وبسيطه وممكن تدمج القراءة في الروتين اليومي بتاعك واكيد هتبقي محتاج تقرأ في اللي يهمك دا هيساعدك جدا تنتظم في القراءة